Este iotu tini tini no tinto´o lulía jenioua xi nu kixia jena´a xii nu taka no kasaiyo in toto lulo, io tintinu io kixi nomano ini kisipulí te no tintino veleyo tuu nou ku nua te titi iniiyuuu saiiyo te kixi leliniu te kunituo nu kuu koo jenoor yoo kuatiiyo in kixi ante, kixi nou onitee tuo maa koinu tiieyuyo te no nou tu kixi saiiyo nou solo noyo te <noise> kodiniyo tua te xii kisa, saiiyo nou kuu no chi yoo kixi keneinu nanu chi kai moo te kouuote te xii taa nanu nama te koo koo in te. Taa soyoo ke kuu no yoo xoo mana xaa maouu chi io koobii, saa kuuayo te yuaa kuuayo. Kunituo yo chit kixi no no ini vea te yaa. Te yaa wait inaa jenioua, koo nou, nou koo tuu te yo noo ku koo te kasaa yau kuu te jenioua te yaa xp xaa te kaiotleio te xee nou ini veleyo te vei inaa te kuu xaa taka kolo este koo koa, koo nou koo kaa ta kantu jena´a chi, este vina chi vai tuo xaa jenaáa.